و الله بصراحه نتفقد تيليفوني برشا مرات في النهار يمكن ما بين خمسين لثمانين مرا خاصة وقت لنكون نستنى حاجه و لا نحس بالقلق، ديما نحلو نشوف إذا في رسائل جديدا و لا إشعارات في وسائل التواصل الاجتماعي <hesitation> أما كنحاول نركز نولي نحطو بعيد باش ميشتتليش الإنتباه برشا خاطر بصراحه نضيع عليه وقت كنخليه في يدي طوال الوقت.